uum ña ña kuntiu ñuu ntiu ra kò´o ñaa-m kò´o in hora kusuntiu tyi ñaa taka yo´ra ntiki yaa tiu´n kuantiu nùù itu tyo tyika kuantiura ko ko in hora kixintiu taya tiu´n ta sa na´a ntakontiu kuantiu ra ñaa nta tako ñaa tako nu kuntiu a ta kò´o tiu´n ntantiu a sa ña kuu kixintiu kixi naa luu ntiu ra ta ta iyaa nu kuntiou yanu kuu iintiu satiura ra sa na´a ntakontiu kua ixtanta kua ntakontiu ka uni ka kumi nta kee ixta ntaa ra kuanta sa´ra kò´o in hora kixintiu tako nu kunta hua kixintiu ta ta ña ta yaa nu kunta sa ntakontiu ri so ña ka´an na uun hora ntika´e kusue ku ñaa usia una hora ntika´e kusue taa na ña ntakuini va´a iki kuñue katyi na riso ta yaa nùù ya tiu´n ra sa´ra kò´o kixie nti hora ka´an na.